יעדער לייגט צוזאם וועש אין א אנדער מין וועג, <hesitation> מ'לייגט עס צוזאם די רעכטע מיט- <hesitation> אזויווי אין האלב למשל א הויזן איז- מ'לייגט מען איין זייט ארויף די אנדערע און מיט האלטן- מ'צוטיילט עס אין צ- מען דרייט- בייגט עס איין אין צוויי. א העמד לייגט מען ביידע הענט <hesitation> אין די- אין- ביידע הע- הענט לייגט מען אויף די העמד און מ'פאלדט עס מ'בייגט עס איין אין צוויי און נאכדעם בייגט מען עס איין אין די לענג. מען בייגט עס איין אין די לענג און אין די ברייט